Eti, nji me ekori m, kpet nong aji m, me se ome nka menghe, akpo amaghm ching. Otag eti ome mbi nyen ome ari atakh, se ojag ano o ji kume afo se kpe ayima jen, se ka yam mbinghe. A to a se chong ebhin o, chong, ojak. Ebhu chong o ji tuk ayip o, ojak oji tuk ayip a ma. Kpe jen jen nji atsa se oyum kajena nse o a chang afo, o kuma na nne. O kume na nne omobha na oganghe. Ebhu o khin oganghe ojak o ji kume na nne, emo nobh ekara. Ebhu a tuma chang fa, chong fa, ojak, kpe onora jen, nne anyo kpe abhibhi nan, a ki to se e mon ome nyo fa nyo a kama me etum a ki kara. Se, se nti nwet o, akara, papa nkpo chang mo, a ki kara okume na ye. O mo son ka echi. A kpo to a se chong o ji khin eyak obha, eji yimi nfo se mm o ji. O ki fon o sema bhigi. Ka jen Obhasi a to se ebhu oseme ndo, ye a ki tam a o yut ka oso. So okhin osema bhiji abhi, kpe en ene na ayea, ojak o ji kume. Kpe onora jen, eki nob ekaa. Ebhu nwet na onora o ji, a ki kpia. Khin o kpo khin oganghe chong nji, chong nji o mokam o yim, nne anyo afo a ki maga and o ki cha nga nse akpoa. Nji khin o ki sere bhiji ebha, edu a fo a tam wa out, akpi a nwet, akpi a nong a jima nfo o, okpi, okpi a nore a mongha echio, o kpi, ebha okpi aron ma o jak nwet o, a kpia ka nwet anyi. O ji fire ka nwet anyi oman o menghe se o, nse ome nyo mfa na a yimm khin n chibhe nji ndi nna eye, nyen ome nyo na ayimi khen chibh, nenkue o me nyo or mon nyen o me nyo na ayimi khin me nchibhe nji ndi na eye. A otak eti ome o ri na abhon afe mma mfa. Abhon afe mma nfa nfa abhib aching. Oson enyin mbi ori abho. Atu a ki nyak m nyen <hesitation> a ki nunghe ka nju na nse, mmon abhak kpu-kpu-kpu-kpung ka okiriri. And we onyum o nunghe onunghe nji mon ari ka ka <hesitation> ere. We onunghe onunghe mon abha sum wa kpung kpung kpung we aru nyim. Mmon a nobhe a nunghi kpa before nyen. Ka jen a kpe ejum e fam i ngo, o kuk wo! o! o! se jen efam e h, o bhiri, mon o a ari afo ka nju. So o tag eti ome na abhon mma fem mfa ma aye ano atu obhira ane fong, o khi en nne nyo ari nse o a, o ki chot na ye nong ochora na mon a a. Nse o a ato se yim nji se mbohim. Nji efame ka mbinghe eya nji na oyima. Me eka kori m. So me otag eti ome o ri se, de abhon a mire a semi bhigi, a maghe obi eyi m, a khin ejare a kat nji ase abho na a nyen abho. Mmon atama nse a yura. Nji tat nse o a aka fon akpugha. De abhon amire asemi bhiji, a maghe obhi eyim. A khin ejare akat nji ase abho na nyen abho. Mmon atama nse ayura, nji tat nse sa a ka fon akpugha, nyen aka fon akpugha, we mon obha du efi m, ofon nti, o gbe nju, o nam okpi ngun obhugha, okhin nyen oa. So na otag eti o me ori se, abhon aka kpo bhiri ane fong. Obhira ane fong o ka nobh. Kpe Obhasi atum ka nwet eye se nne a ka bhiri nne a mon jighi nyen o a. Ojighi nse oa, edu a fo a, nya eya ka ngun nyi oki khit a ki ati. So na otag eti ome mmo <hesitation> ntag abhon afe.